Fasa wae bɛɛ, a tɔŋ ko bɛna wa. Hiŋi lɔɔ i wa feŋ mua a yɛ i fa sa, i bɛ a fɛna, ya i boo fiiye kookoɔ aa yɛ i fasaa. And ya kamae bɛ samaa, fa sa bɛ mŋeu aa bi a koa. Bɛma ii wa feŋ mua i bɛ aa fɛ na. kɛ i ma wo feŋ mua ii bɛ aa fɛna, aa be ii fasaa. Aa be i fasaa leŋ pɛ. ya kamai lɔ kɛ i bɛ haŋmi na. And haŋmiɛ-haŋmi tɔ ma fasa wa. Haŋmi aa tɔ ma fasa wa. Kɛ hiŋi lɔɔ i fasae mu, ya kamae, i waa lɔɔ feŋ mu nunu a, i bɛ aa fɛ na, hiŋi i wa lɛti wa, lɛiti bɛ mana ii kuma. Hiŋi i wa i lɔŋfeŋ wa lɔŋ, ya kamae lɔ-ya lɔŋfeŋ bɛ suɔ ya masa ma. Hiŋi lɔɔ kɛ mɛ nu gbi bɛ i boɔ, aa tɔŋ fasa wa. And i kpoe bɛ, ai na i ma bɛna. Bɛma i fasae mu. Ya kamae taŋi lɛi gbi, i wa lɔ komua, i ya ma na, i nyiɛkɛ mɛ nu i ya ma, i ma ma, a tɔŋ fasa wa.